Io, <hesitation> a turpaina lekaleke ure ra mana bul, di kinim diat e? D varkinim, io nam di varkinim, di, di vung ra, ba di kinim ra mana bul, io dia vung nam kadia ika tabu pi i vanvaninare diat pi, ra nidok mataulai. Io i vapipia pa nama kana tabu damana, i vana uro, ba i vana uro i, vue ra ivia kilala, tikana kilala, aurua, autul, aivat, ailima, laptikai io i vana tar tara, a guboro. Dok na guboro. Io i dok, i dok na guboro par, i guboro par, i vaninare bula nam kana tabu, pi nam bula boko tikana lekaleke tana. Vue nam tikana lekaleke, i, idok muka. I dok muka i ki para vuana, a vuana, a lavurua na bung aro ra pupui. Pai vana uina nagunan. Kiki ka aro rapui. <noise> Io, igire ra mana magit aro ra pupui, dia a mana lekeleke na ba amana vanavana i gire uro i par, i, dari ba i kap muka nam kana, <noise> kana, kana, kana dekdek e? Ure ra, ure ra nidok. Io i dok par, i par ra ni dok, io i, i taulai. Taulai, i, i nunure raumana magit aro ra pupui, i, tago na tikana magit <hesitation> aro nagunan tana, i dari, nam ra taraiu i tia tabu pi a vaden diata tia vanavana. Nam kaira mana bulu uka kabulang. Io, di tovo nam ra mana bul tara, am- amana magit ure ra, a miningningi ra balana gunan kabula moro ra pupui Dari nam ra taraiu, a bul i pede, ba vavina, a vavina pana tia vanavana uro. Abu uka na tia vanavana uro ra taraiu. Tago nam a pakana ka kabula kai ra tarai kabulang. Kir kaira vaden. Kaira taraika pi diata kiki abara ra taraiu. Diata tia pait kadia mana papalum bara ra taraiu. Ure ra minimingi ra balanagunan. Dia vatut ra tubuan, dia vatut ra dukduk damana vanavana. Io a vaden padiata te vanavana aro. A taraika diata te vanava aro. Io namur, tikana, taun tarai dia tut, di pait mule tadiat damana. Dia, dia olo mule tara tubuan, dia olo par, dia, di kinim diat, di kinim papar diat, dia guboro, dia guboro par dia dok. Vanavana damana vue nam tara vana taun tarai mule, tara tikana taun tarai mule ma i vana damana damana vanavana tuktar go. Io golo, aumana boko go ra e padia, pa diatia, padia ti olo tara tubuan. Aumana padi ti kinim diat. Aumana pa diat tia ti guboro. Aumana dia pilake ke ra a guboro dia dok luaka. Io namur dia guboro mur. Ma nam vakiri boina pi una tur paia tuna. Avana tara tubuan, ba u olo par tara tubuan, u guboro, a di kinimiu. Di kinimiu, di kinim vapariu, u guboro. U guboro par, u dok. Pi a taun tarai parika diata paitia damana. Pi da, da, da, da vongor <hesitation> go ra miningning ik `go kada, kda balanagunan e? Miningningi kada mana, ra mana tubui dat. Dia ga papait ia lua. Tago go ra e, vakir itia damana. Gora e da pil vurbolabolo ko. Kir da tia mur mulege ra mana, a mana ta, a palakau, amana, a palakau vanavana damana. Aumana dia, dia, dia, dia. dia olo ko tara tubuan, dia olo par dia dok ika. Nam pata. Pi data olo io namur diata, da kinim diat, da kinim papar diat diata guboro, diata guboro par namur diata dok. Tago pi nam ra, a mangamangana, kai ra mana tubui dat data vatur vake. Pi koko da da da nu, da, da bolobolo nomo pi, kan data nukue. Pi data ti papatia, pi a boina pi a variru bula na ki tago nam ra mana magit, tago lua, io nina ramana magit. Aumana go ra e pa diata paitia ga e? Diatia, aumana, ma kan dia taulai ma aumana dai tar mat kan, padia ga mur tago ra mana magit go. Io vakiri boina. Tago pi dat parika data olo tara tubuan, data dok, data guboro io data dok. Io namur data mur tara mana magit dara kinavai. A tubuan na kavai ara nata. Dari go ra mana eh go, aumana go ra mana tubuan, ba go ra mana kinavai di paitia, kiri tia dania, kir itaia mur ra mana lekelek na da nia. Ma nam amana lekelekene a kamana ma, taumana pakana da tia pil boloboloaka. Io, vakiri boina. I boina pi data mur bulu ra mana, lekeleke kada mangamangana tara balanagunan pi a boina. Pi da ta nunure tago aumana taun tarai go, aumana kanamur taumana tadat diata, diata mat, kan pa diata paitia ga. Io kiri boina pi diata ti nubure vake, go ra mana tut mur pi a boina. Tago kanam livuan bula tago, a lekelek, mana lekaleke, ati ra balanagunan. A variru, a varmari i ki a kanama tana. Dari go ra mana, <hesitation> a tubuan lua, lua pata, pata matanitu. Go ra mana tubuan dia ga, diaga valarue dari ba diat a matanitu. Nina tatikai na pait ta magit vakiri takodo, na, na pait ta magit nina vakiri takodo, a tubuan take na, na vangaia. Ma nam dari ba matanitu tanam ra, tanam ra taim lua. Ma go dari ba, itia enana ga. Tago, au- aumana go ra e, padia nunure ra variru. Dia, padia vatur vake nam ra variru, io padia ru go ra mana, amana miniminingi ra balanagunan. Taumana pakana, dia, dia pil, pil boloboloaka tago padia nunure. Tago, kanama tago ra mana magit, a variru a ngala na magit a kanama tago ra mana magit go. Ure go kada, kadia mana papait ati ra balanagunan. Tago, gora, gora tabu, taka, dat ati, da, da da i varogop uka ma, dari go ra, i, i varagop uka ma go ra, ba da, te, da da da, varkia, me e? Da kukul me go ra tabu. Nina tikana bona magit tadat, ati ra mana tolai, tago dat kada tikana, tikana, tikana, tikana magit ure <hesitation> a kunukul, gora gora tabu a kukul me. I tele una kul ta pia me, una kul ra vavina me. Una kul ra, una kul ta mana magit me, pi ure ra nian. Tale una kul ra tapiok me, itele una kul ra, igir me, una kul ra en me, una kul, ta pakana pia me, una kul ta lama me, una kul ta davai me, una kul ta, tamana magit nina dari ba amana potoi e? Una kulia ma go ra tabu. Ma da ga ti doan. Dat <hesitation> tarai na tolai tago, tago, tago kada tabu. Tago ari pa kaum ta tabu, pa una olo tara tubuan. Ari pa kaum ta tabu, pau na dok na guboro. Ari pa kaum ta tabu, pau na dok. Ari pa kaum ta tabu, pau na kale bulang, taumana magit. Io dat ati ra tarai na tolai, da ti doan tago, da vatur vake, go ra tabu. Kir dari go taraumana enena gunagunan vakir dia vatur vake ra tabu. Kir dia kukul mara tabu. Ma dat ati da tidoan tago da, da, da vatur vake ra tabu. Papa ra mana tubui dat tuk tar go. Ma boina boina tuna tara mana tubui dat tago diaga vamatote kapi dat, ma go ra tabu pi da kukul me pi da laun me. Ma taumana tadat dia tabauma ma padia, padia mal go ra tabu. Go ra tabu ang, a ngalana, a nglana, a ngalana ni boina tana. Tago tele una kul ra lavur magit me. Io nam ure ra tabu. Io ina ka kuraik mulai ure ra. ure kaugu, ure kaugu nilaun lua e? Ba iau ga natnabul tutua vanavana damana, iau ga murmur tamagu, ma iga vatatten iau tara mana, amana lekelekene ure ra balanagunan. Dri uro ra taraiu, vinavana pira latu, a murmur tinorom, <hesitation> iga mainge pi ina papalum tara uma, ari pi ba, iau iau ki vakuku ina papalum tara uma. Pi na ian tara mangmangon na pakagu. Nina ra mana vartovo kai tamagu iga tovo iau me. Dari ba taumana tadat, go ra e padia, padia nunure go ra mana magit tago, pa di ga tovo mal diat me. Ma aumana tadat go da boina tago aumana tamai dat diaga ti, vamotote kapi dat. Ure ra varmari, a variru damana, una ru talaim dari u ru mule u. Una mari talaim da u mari mule u. Ia ra mana bona magit ni ba data vatur vake, Dari go bula kada, kada miningi tara balanagunan pi data vatur mal vake. Pi koko da da vavan vue pi na par vakukuka damana. Datati vatur vake tago a boina. Kir a kaina tana. Nina ra mana magit a kaina tana data takvue. Nina ra mana magit a boina tana data vatur vake. Pi data tovo kapi mule vanvana namur tadat pi diata vatur vake pi a boina nina ra ngal na magit tana go a varmari ma variru. Ia ta, taumana go ra e dari ba, padiata nunure ge gora mana mana mana magit. Ma vakiri boina tago, nam pi data vatur vake pi ure namur. Ure kada, kada varvai ure namur ure ra mana tubui dat namur. Ma i tabu pi data vakaina vue go ra mana magit tago, kanamur data vakaina vue namur amana tubui diat, dat pa diatate vatur vake. Io diata, padiata, padiata kabara ure go ra mana magit. Diata, diata tiri iga ia tago da, <hesitation> gora taun tarai bea ari data, data vura mat par, ia gal go na ve diat. Ma i boina pi dari pi go ra mana taun tarai pi data ti veve pa diat pi diata ti nunure go ra kada mana magit a mana minminingi ra balanagunan, pi diata vatur vake pi a boina. Tago kan upi a tarai na, aumana vaira diata titir upi go kada mana managamangana ma ia go na ve mule ge diat tana. I boina pi amana tut mur diata mur bulu raumana, kadia mana lualua. Kadia mana lualua na vunatarai pi, diata vave kapi diat tago ra mana magit dari kadia mana madapai, kadia mana motonoi, kadia mana pia, una tutur dari, una murmur tinam dari mana pia kai tinam. Una vavatur tana. Kir una vavatur tara mana pia kai tamam U na murmur vatikene tinam, ari tinam iga vatvatur vake namo ra pakana pi abara nina kaum nam u na vatur vake. Ma vakir u na murmur tamam <hesitation> u na vatvatur vake namo ra mana pia kai tamam, u mainge ra pi kai tamam u na kulia, ari kana vuntarai dia ta mulaot, io i boina u na kul vake pi kaum urai na mur. Ma a mana pia kai ra mana tinai dat nam kadat, u ,mainge pi u na kulia ba pa u na kulia, i tia magit kaum. Tago nam kai ra, kai ra mana tubum, kai ra mana niurum nam wakir kai ra mana tamam. Dari ure bulang go ra nian ta ra a uma pi data manga, iau varavaragat pa mule dat pi data <hesitation> manga iania, pi na to pa bula kada nilaun pi data boina tana. Tago go ra mana magit i tia poapot ma maro ra mana vaira na gunan, a umana pa da tia nunure dia tia mal dava davatane, i vakaina kada mana nilaun. Io kada mana nilaun i tutukan pit ika pa i lolovina, tago a mana tubui dat ania kadia nilaun iga lolokon tago, au ba dia ga iaian ra mana magit tara a uma, vakir dia ga iaian iga go ra mana magit a mana potoi na magit, a parau i ungung varike pata, dia ga iaian tuna ra magit ta ra a uma, dari go ra valangur, dia ta kulube varurung ma go ra tapiok, ba dia ta pare go ra tapiok varurung ma go ra ibika, di vatang ia ma ra tutubai pi dia ta iania. Ba a pa dia ta pare varurung ma ra minmin, ma a pit pi dia ta iania, a umana dia ta, da pupur kok ta go ra nasuvi pi dia ta iania ure ra vudu, nina ra mana bona nian. Ma go ra tarai go rae go ra mana nian go, anian parika ta ra parau, go ra parau i kapkap varike. <hesitation> a tarai go rae, a umana i tutukan ika kadia nilaun tago dia iaian go ra mana magit a parau i kapkap varike, ma nina ra mana nian ta ra uma pa dia tia ian mulege io, dia tia i vuvureke ma pa dia tia iaiania. Ma nam pi data ti iaian iat go ra mana magit ta ra a uma pi na boina kada nilaun, ba data la ti ra raut, ba data la ti ipipuk pi vue ra oao, a mangmangon pi <hesitation> na ti, ti limlibobor ra utula pake datal, pi kada nilaun na lolokon. Io bea tia ti papalum ta ra uma, ba ta varvakai aro pupui, u tar vana uro pupui, u tar mur tana. Ari pa kaum ta papalum, ma ari kaum ta papalum io u tia vana pi u tia papalum. Tara lavutul u vana pi u papalum, tara ivat u ngo u lilikun uina nagunan. Nina diat kadia ta papalum, data mur ta ra umana, a mana varkurai aro nagunan, ta ra lotu, ta ra matanitu, ba da vana pi da il da pait ia ra mana papalum kai ra gunan, kai ra lotu, damana vana vana. Iau <hesitation> go ra kagua a bona nian kakit iau <hesitation> vatakodoa, ina puria ma ra na ta utula lama ure ra ana tapiok, ina ti ka malmalia, na tia ti mododol bulbulu papa io ina ian. Nam ari ina ian, nam ra polo ina tia ti mome vapar ia ure nam ra agu ura ika tapiok bea, iaiat, akala kalamina, tia manga na kan go ra <hesitation> go ra nian, go ra mana parau dia kakap <hesitation> vapot ia, a mana potoi parika nomo ra mana nian, a nian ta ra a uma ia tuna. Ma iau varagat pa dat pi data, pi da iaian vatikena, data iaiania, go ra data tapiok, go ra pa, u na kaia. mana varvakai nang nagunan, a mana varkukul, a varkinim ava, da pa go ra pa pi data, <hesitation> di mal ra ku me, ea kala kalamina a boboina, ure go ra mana ngala na varvakai dari ra varkukul, a varkinim ba anidok. Nina ra mana nian ai go ra mana varvakai io go ra vana pa. Da melemlem tana, da melemelem tana. Io da ka ra ana lama ma da mal ra ana ku, da pukia ma ra ana ta ku nam ra ku da goro ana ilapar, da tutuk tar ia ubarama, io da kovor nam ra ana pa me, ea iaiat. I boina pi data manga nuk vake go ra mana, go ra mana nian kai ra mana tubui dat, ma <hesitation> mana nian kai ra mana tubui dat ma a mana, a mana papalum kai ra mana tubui dat na dia ga papait ia ania. Dari go ra nil, go ra vup na tatakia pi data, data malia bulang pi a boina nam ure ra, tago go rae go a nil parika ga, ma go ra vup na tatakia mulai pata ga, a babau bula pata ga. Io data mal ika ra mana vup na tatakia pi pa ra data ta en, pi data takie kapia, da kiung pa ra, aivia bung <hesitation> a vana week kiung vue ra lavurua na bung, io data data ur pa ia abara pi pa nam a data en boko pi data la, data la tunia. Voto voto kapi ka ra iap, tutun ka u iaian ika, nam i laplapipir u tar vung tar ia urama ra balana iap. Tar maoko, u tar parparute, u tar iaian ika, ma akalamina, ma go i vava abara ta ra <hesitation> mon mododol nam pata, ma pa nina ra kalabar ma ra nata pi, u na tabe pa ia pi u na tunia pi u na iania. <hesitation> Nam ure nam <noise> io tikana magit bula nina pi na tata tana, go ra, go ra mana leke lekene, kadat ati ra bala na nagunan ure go ra mana magit pi data vatur vadekdek vake, koko da vungvung vue kan, na mur na par eh, na panie kan dat. Io ure ra <hesitation> varveai na mur kai nina diat na mur, dia ta varveai dave? Au bea tia tar par, iogo iga vamotote kapi diat me, bea nina tikana magit ava ga murmur ia pi da vamotote kapi avat ma go ra mana magit Ava ga nukia ka ba pi ava ta, ava ta kiki pi ava ta vatur vake ra anilaun kai go ra mana vaira. Nam patana, pi data ti vatvatur vake ra manga mangana ma min miningi ra bala na gunan pi nam ra mana magit papa nono dari go ra varkinim, a niolo ta ra tubuan, a varkinim, a guboro, a nidok pi data ti nunure, ure go kada mana bul na mur. Tago ta mana pakana go ra tarai na vaira diata pot ma diata titir upia bea iogo na varveai tago <hesitation> pa dia nunure. Io go ra mana magit pi amutala kiki vake, amutal ra utula barmana, amutal la vana uti ma da tovo amutal, da vake kapi amutal me pi amutal la nunure. Pi ure ra varveai kamumutal tago ari amital go ra utula mutaina na lapun ik amital la vana kan amutal, amutal la vana uve. Avet nina ra mana mutuaina na lapun go, tar vut ba ra matana keake, <hesitation> go ra mana bar barmana pi ava ta kapkap vake go ra mana magit, ava ta murmur avet, pi ava ta nunure go ra mana magit, tago ari amita la vana papa, ia go na tovo kapi amutal, amutal la paur vue ra, ra lapun ma a lapun i tar vana. <hesitation> amutal la var varveai dave, pa amutal la varveai ga bea tago pa amuta ga murmur amital ra utul lapun, amutal la murmur amital pi amuta la nunure vake go ra mana magit. dari urege nam ra nam iau tar vatangia nam ra <hesitation> nioro tara tubuan a varkinim, a guboro, a nidok, a, a minamal na uma, a, a minamal na babau vanvana damana, ma pi da nunure bulang kamua ta turtur ure ra barniuruna e? Ma una nunure kaum patuana bea ia go kaum patuana. U ia una nunure koum matanoi ba nuve go koum motonoi. Nuve go koum madapai. Bea nam ra pia u lalaun tana kaia kai tamam bea kai tinam. Bea nina ram ika, u momomom uka bara ba, nina koum ika pia na madapai abara. Nina pi da nunure go ra mana magit go. Tara mana tubui dat. Kanamur da data, da da da data data paur vue go ra mana magit ma pa da ta nunure ma, na kaina kada kini ati ra balanagunan. Ni dari go ra mana magit go dia vila vila rikai go pada nunure pi, data nunure vargilane dat. Ba nomo toia nomo, nomo toia nomo. Avana na ute lubaluba nam turam uka nam, niu rum, tamam uka nam. Beave u ga murmur ra mana, tanam ma tinam pi diata vatavataten kapiu. Pau ga tie kiki ati io kiri boina pi pau na nunure. Pi u iat natia ki na nunure pi a boina. Ia dari go ra kapiaka. Aumana padia te nunure gora kapaiaka bea, a vana nian bulang nam di tuntun ia tara iap. Aumana pa diate nunure .Dia te nukia ba vudu ka na di tuntun ia tara iap. Ma go ra kapiaka patana. Ma gora mami bulang, go ra mami aumana pa diata nunure ba go di kalkal go araga ra, tara pia. Io una kal paia tara pia una tunia iap. Bona kalkalami na nian. Ma aumana go ra e padiate ian ika go ra mami ma padia nunure go ra mami ba ava go ra mami. Tago aumana tubui diat ma aumana tamai diat amana tinai diat pa dia ga te tovo kapi diat me. Ma i boina pi datat nunure go ra mana magit pi diata kapkap vake taramana tubui dat. Ma mana niurui dat. Una murmur iat nam niurum pi na vaki kapiu tai ta pia damana vanavana, na vanunure kapiu ta kaum tubuan, na value kapiu ta koum ika motonoi, kaum madapai, Tago ari pau, ari pau na nunure kaum madapai, pau nunure kaum motonoi kaum tubuan io nam a kaina. Kiri boina. Tago aumana go ra e, padia nunure ge go ra mana magit go ma kiri boina. Una ti matmatoto vakai dari pi takaum patuana, bea, dave, iau ina ki ave. Ma go ra, go go ati, kaia go ra pakana go. Ma magit ava ina iaian ia. Ma ina papait ra ava. Pi a tarai diata mainge iau. Iau una la tara variru. Una mur tara latu, una mur tara matanitu. Nina ra mana magit pi data nunure. Io kanama livuan tana, ngalana magit pi data la tara variru. Dari go ra taun tarai go, taun tarai go dia, padia nunure ra variru. Padia nunure ra varmari. Go ra e diatia kabu varubu ka. Dia, go ra pakat dia tia varkala ka me. Go ra mana magi <hesitation> amana, amana pua dia pot me, dia kapa ia dia, vakir dia, dia di dia pait ia tanina ra palangaina pi da paitia. Diat papait vakvakuku me. Io go kiri boina. Nina ra mana magit dari ba kir kir kir kir kir boina bula kada kini ati ra balangunan. Tago ra mana magit golo tago, pada nunre ra variru, pada nunure ra varmari. Pada nunure ra latu. Da bubur uka ra mana tina, a mana varkurai tara latu, da bubur ra mana varkurai tara natanitu. Io i kaina, i purpuruan kada gunan. I manga boina pi data nunure go ra, aumana magit. Aumana ur na varkurai kaira matanitu ma mana ur na varkurai kai ra latu pi, a boina a malmal na ki vatikai ta kada mana nilaun ma takada mana gunagunan. Tago gora e go a e gora i purpuruan ramana balangunanTago, nina raman, amana, mana vunapaina tana dari nam iau tar tatike, i dari, A bul i tavua, tamana ma tinana vakir dir okope mal ia, ma kir di tau tara, a varmari ma a variru. Ma kini, vama dudur. Nina rautula magit pi data data data manga nunure. Io namur pi nam ra bul na, na tavua ma nam ra, a,a variru e? A varmari. Ma na burutue bulanga ra Luluai takana nilaun, pi a boina. Tago ari pana burutue ra, a Luluai takana nilaun, na papait go ra mana magit nina, kiri, nina ra a Luluai vakiri mainge. Nina a matanitu vakiri mainge pi na papaitia, i paitia. Io i kaina nada mana gunan. Dari ba iau tar vatang ia ba, go ra e i kaina kada mana gunagunan tago a tarai padia nunure ra variru. Tarai dia papait vakuku. Dia bubura a varkurai kai ra matanitu. Dia bubur ra varkurai kai ra latu io kiri boina. Ma dia bubur bulanga ra mana varkurai, kai ra balanagunan. Kai ra mana tubui dat. Togo lua ra mana tubui dat vakir diaga, vakir ta matanitu. Diaga, kadia, kadia matanitu da ri nam iau tar vatangia ba kadia matanitu, go ra tubuan. Nina iga, iga, iga ki tanam ra, tanam ra pakan bung pi, iga dari ra, a matanitu. Ia nam u bubur ra varkurai, a, a tubuan na, na vanganga iu. Io go go ra taun tarai go padia tia, pa dia murmur go ra mana varkurai, kai ra, tai kada mana culture io, i kaina. I kaina kada mana, kaina kada mana, kaina kada mana balana gunan. Nina ra ngal na magit pi nina iau tata tana pi iau, varvarvaragat dari ba, <hesitation> a luaina magit data nunure ra latu, ma data, pi na bang ta kada mana nilaun. Pi, pi data boina ure namur pi data tovo bulang diat ure namur pi diata kap vanavana nam ra mangamangana, pina taun tarai namuir diata, diata, diata tutua me. Ure ai namur ure kadia nilaun. Tago go ra e, kada umana, a mana minmining i ra balanagunan, i par. I par vanavana. Ba toia mule go na na na na na tovo dat me. Tago aumana kini go ramana bul go ra e go, padiatia, kap upi diat, ` Pa diate tovo diat ma go ra mana mangamangana go io, kari go ra mana, amana ngalana mamat i vila rikai ati ta kada mana, mana gunan. Io i kaina kada balanagunan. Kain, kaina. Ngal na purpuruan i tut. Dari kamana iau tar tatike ba, a luaina magit, a luaina var, var, a vartovo i tur paia tari, tara bartavuna e? Pina tovo mal ra bul pina ngala manam ra, a na ngala ma nam ra, a mina toto e? A minatoto tara matanitu, tara balanagunan, ma tara latu ma damana vanavana pi na na na ngala me. Kari dari nina iau tar vatangia, ure kada, a miniminingi ra balanagunan e? Miniminingi ra balanagunan pi data manga vatur vake. Tago nam, taumana vartovo tanam, a, a vartovo ko, i varagop uka dari go kaira matanitu go ra e. Ma i vara, ma ma kaira matanitu kaira luluai. Dital vorogop vanava ka damana. Ma go, kir dia, kir dia pait go io kari go i purpuruan kadia gunan. Tago pi data, data data tavua ma nam ra mana <hesitation> aumana minatoto kai ra mana tubui dat. A mana minatoto na variru. Pi data nunure pi data data la tara variru io pi kir da ra, da, da data luba vargilane dat. Kir data varor mara banam, data varkala mara pakat. Kir data ponok, varponok mara ponok. Tago nia tikana ngal na magit it tur paia tai, ra bartavuna. Tara <hesitation> bartamana e? A kini na bartamana. Tinai ra bulmma tamai ra bul. Padi tovo kadi bul pi, dira, tut vongo nam ra minatoto ure ra kini na, a nilaun e? Aumana go ra e dia tia, diatia `nurvue kadaia mana bul pi diatia, libur uka damana. Io, dia dai varlopone ra mana magit amana magit amana potoi, ma aumana magit nina iat kadat mati. Io i vakaina ra nuknuki diat, i vakaina ra nuknuki diat io dai dia papait vakuku`ka. Padia variru mulaiga. Padia varmari mulaiga. Ma pa diatia ian mulaika na ra mana magit mati ra balangunan bea dia ian ika ra mana magit a mana potoi. Dia pait ika ra mana magit ni na ra mana potoi vakir kadat dala tia pait ia ne, dia pait ia ka go.. Togo, tikana magit tana, dari na iau tar vatang ia, pa diaga, diaga vatur vake nam ra vartovo, papa tai, tamai diat ma tinai diat. Pi diga ve diat ba nam ra magit darna koko u papait ia. Go dari ma dari koko u papait ia. Vua, go ra e go, diate pukuege, nina pi koki papait ia i pait ia. Nina pi koki iaian ia i ian ia. Nina pi koko itia, i papait ia i pait ia. Ni koko i iaian ia i ian ai. Au ma go dia, dia diva go ba vat, i tur paia ave tur paia tago nono iat. Tara mana tama- tamai diat ma mana tinai diat. Io i kaina, i purpuruan kada gunan. I vakaina kada mana nilaun. I tutukan kada mana nilaun. O da mat tanam ra da mana, a mana kaina magit. `Ma pada ti iaian mulege na ra mana magit, tara balana gunan. Ma pada mur bulanga ke nina ra mana, a varkurai. Tara mana tubui dat tago ba ave da ga tia murmur diat. Io i kaina kada gunan. Paitia nailam mulege namo bea au nomo, nina a tubuna di tana vavina ma nina tubu tinagu, tina, tina tinagu. Io i kaina. Nina ra mana magit pi data manga nunure pi data vatur vake pi na ki ta kada mana, ta kada mana nilaun par tikatikai iat. data vatur vake ra umana bona magit. Koko data vatvatur vake nam ra mana kaina magit. Tago tikana magit bulanga tana a ebar bulang itia, go ra e itia papalum uka bulanga ke manga papalum ba pi kana tiavu peal. Bea pi kaum ta peal dave vang u tago ukaka urama ra balana iap u. Dar ba na iau tata varavaragat me pi ba dari ba data manga, nunure ra Luluai kada nilaun e? Ina tata aik tara lotu. Pi data la tara latu ma damana vanavana. Koko u bububur ra mana varkurai kara, kaira luluai. Koko u bubuur ra mana varkurai kaira matanitu. Io, kaum nilaun na lolokon. Una ian bulang ra mana nian tara gunan, tara uma. Io nam kaum nilaun na manga lolokon. Nina tikana ngalana magit, tago pi data la pi data votorome ra tinata, kai ra mana tavui fdat. Dari data manga votorome ra tinata kaira mana tavui dat, data manga boina Go aumana tadiat go dai papait vakuku gora e go padia votvototrome ra tinata kai ra mana tinai diat ma amana tamai diat. Io vakir i boina. Varavaragat pa ra mana dat go ra taun tarai go pi data managa tata pa go ra mana, amana bul namur tadat e? Pi Diata vatur vake go ra mana magit dari go ra, kada, a minminingi kada balanagunan, a lotu. Pi data, da da da da data ongor bula tara latu. Pi vue go ra mana, mana a, a kaina magit go. Data la pi data tovo ka, amana natui dat mara, a tinata tara, tara latu. Ma tinata tara matanitu tago, ari a bul pana burutue ra Luluai tqa kana nilaun, io a kaina i vila rikai damana. Mari a, a bul na na burutue ra Luluai ta kana nilaun, a <hesitation> boina na na na kitana. Tago ba na, pana papait vakvakuku, pana luba nomo talaina. Tago ba iau luba ia go, a Luluai na vakadik iau namur ma, koko boko iau papait ia. O ina, ina ina ngove ra papait nam. Baka tago iau burutue ra Luluai ma nina pai burburutue ra Luluai takana nilaun na i papait nam ra mana magit namitia papait iaka. Tago bea pai burut. A, a ,a ma bea una burburut upi ra Luluai nina i dokodoko ra, a palapaka ma tulungen varurung. Nina ra mana magit pi data data nunure. Ba pi data tovo kapi raumana, aumana tubui dat urai namur pi diata vatur vake go ra mana magit. tia boina. Tago ari pa diata vatur vake, io data, na manga purpuruan kada gunan. Ma ure bulang ra, dari na iau tar vatang ia ure ra nian. Io iat iaian tara uma. Na lolkon bulang kada nilaun. Damana data iaian bulang tara, tara tinata kai ra luluai. Pina lolokon kada nilaun. Io pi a boina, pi koko i, ivanavana tikana papar, na varavaragop vatikai. Na varavaragop vatikai nam, kada nilaun. Tago, goramana, go ra mana magit go pi, kir mule i kalakalamanaga. Go ra mana magit go aumana maulana magit. Ma pi dat ika pi, data ve pa nono diat, dia, gora mana taun, tarai namur, varurung mara mana tamai diat bulang, iau lul pa diat, ma umana tinai diat bulang diata tut ma dat parika data vatokodo pa diat aro, ra balanagunan ba aro kube tikatikai pi diata tutua manam ra bona mangamangana uti tutua. Pi dat parika data tutua me uti, tutua, pi a boina. Tago ari, aumana padiati vatur vake ma aumana ka diate vatur vake, io na diat padiati vatur vake, diate papapapait ika nam ra mana magit. Diate iaiaian ika ra, a nian kaira umana pua. Diate papapit ika na ra mana magit, nina vakiri tale pi diata la papait ia. Tago bea ava di tabar diat ma nam ra manam ra bona tinanta, io nina diat dia votvotorome ra tinata kai ra umana tavui diat, dia, dia vatvatur vake ra mana, aumana bona magit. Io, dia kairane ra bona, a boina tana. Dia burutue ra Luluai, dia ian ra mana magit tara, a uma pi topa kadia nilaun pi dia laun lolokon. Ma nina diat padiatia, padia ngala ma nam ra mana tinata, kaira mana tavui diat, i dia, dia kaina pit abara livuan. Tago bea ni tikana magit tana padia burutue ra Luluai ta kadia nilaun, ma padia burutue bulang ra nian kai ra mana pua, diatia, iaian ia ka, i, i vakaina diat. Io pi a lavur magit parika pi, koko i vanvana tika papar. Na vanavana na varavaragop vanavana parika damana..